<hesitation> ña jan ta bueno yú ta ta, ta kutatio na kixao tu u ña keo xao xao ke choo takixao ta ku tatio ixao tá uni xaonrio ta ngu ni kidinio chí ho o on. kutatio kixao, to ñajan tá osea ña jan tá ña ku tatio tu kutatio ni kixao ta ngu ni xaorio ta ngu ni kidinio ujum.